Tuna kefe ayan, kofi tihi, mijunga kan tihla kuna ayan, ani tunga ayan tratakin kan saitur mihi, ngay damna dil turan ya sawri tite hii, ngay damna dil hii atatle maina, hei disiplinean nilawin, tindrim lawin turin ani tapo tratakin, ngay damna dilin, ankor kan tunga kan tihla kuna ayan, tisu tite kan pia nga ala tratakin, ngay damna dil turan ya, hei tuna kefe ayan hei tian tila, tiraute tiraute tila kan tiso ayan, ani tindrim trin ayan, tindrim tu lawin ya ala tratakin, ani hii tratakin kan saitur mihi ala tratakin, kan ankor tuturun hii nilawale, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila tratagon, ani hii achalagon hii, kawa tuna kefe ayan hei tratakan kanin biak turan ya, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila, hei tian tiraute tiraute tilaan boina siyam nga kan tunga ayan tila, hei tian tiraute tiraute tilaan